<noise> tṵṵ mi̱ nyo̱k bi̱li̱ngshi̱ a daam tetime le̱ me̱ nang ki̱yake̱ mangke ki̱yake̱ ntṵṵ yikarkel nye a lo̱o̱. ki̱yake̱ wani̱ bwi̱ki̱n fe̱bfe̱b ki̱yake̱ wani̱ ta lo̱ me̱ mmiyering, ki̱yake̱l di̱ mbṵ bini ko̱o̱m bi̱nnaar di̱ mbṵ te̱m te̱nje̱ ka mme̱e̱ di̱, mṵ nkuwo ki̱yake̱ di̱ nkun di̱re dikan bwii, mṵ waani̱ fati̱ke̱l do̱m ne dunge bwu numo dung kar ntwṵ yang yi̱karke̱l daam ne lo̱o̱ atti̱n <noise> a mi̱le̱ na mfaa ki̱ yake̱ o̱ farshe di̱, waam bṵlki̱n buu buu buu buu ma mṵ dol kiyeshi na mṵ mtaa ki̱yake̱ o̱ kulange̱ di̱, mṵ nkuwo a kam ne̱ mi̱le̱ ki̱yake̱ yang yṵṵ ke̱l mo̱ di̱ye̱n na ndi̱re̱l mo̱ mbi̱yo̱de̱ mṵ mfaabṵ tṵṵ kina mṵ te̱m mo̱ lo̱ di̱, na mṵ nta ki̱yake̱ wo̱ro̱ mṵ be̱r di̱, mu yang kṵttṵ nyi̱me̱ kwamngshi̱n nṵngke̱l kwangshi̱n nyi̱mti̱n shi di mbi̱yo̱ a lo̱ di̱re̱l she̱, shi di̱ mbi̱yo̱ a bwe̱ndṵ ni̱bi̱ yi shi̱ne̱ de̱ ko̱nṵng di̱ mbe̱r shi̱nṵm ki̱yake̱ di̱ nyi̱shi̱ne̱ shi̱ di̱ kan myṵwo̱ li̱ma she̱, ki̱yake̱ na di̱ye̱n di̱re̱ mbi̱yo̱ mṵ yang yo̱o̱shi̱ mṵ mfaabṵ ttri̱ṵ mṵ yang yo̱o̱shi̱ di̱ di̱mi̱ di̱ mi̱ ma ma rungke̱ di̱ kiyekin na mi ndi kam lo̱ mi̱ mfaabṵ tnṵ mi̱ yo̱o̱m e di̱ <noise> mi nyal be̱e̱kati̱ng kṵ bi̱yo̱ anyo do̱ kṵ tawe ki̱yake were kere bṵcce̱ rṵb rṵb nang wom o̱ <noise> were fettus o̱ kṵtṵwe mi nnṵngshi̱ na be̱e̱kati̱ng fafar fafar be̱e̱kati̱ng nyakke̱l ki̱yake̱ mi bo maa kadani ke̱e̱shi̱ tṵṵ mi̱ n ji̱jen de̱ mangke̱ mi̱ nyṵwo li̱mal me̱cce̱l mo̱ mṵ mbi̱yo̱di̱ mi̱ njiye̱ke̱l mo̱ yaa yaa yi̱kar bitti nang wṵko̱ mi̱ kiyake̱ she yṵṵ je̱ ko̱ mi̱ nyo̱o̱n di̱shi̱n e̱ mṵ fo̱o̱r ke̱e̱e̱shi̱ yang yṵṵke̱l mo̱ mṵ yang yo̱o̱ ke̱e̱shi̱ ndi̱re̱ di̱shi̱n, mṵ nkuwo farshi yang yi̱shi̱ na bilin mṵ nyi̱ye̱ shi̱ne̱ ntu yang yi̱karkel she̱, ka nyaa lo̱ yambe̱r ndakṵm nyṵwo̱ lo̱ma di̱ lurang bwaram me̱cce̱, ka bṵnashe̱ ya ma so̱ bwi̱i̱di̱ mṵ nkuwo dika nyi̱kar shi̱ne̱ a yaa me̱cce̱ le̱ te̱lime̱l she̱, mṵ kuwo yaa me̱cce̱l ki̱yake̱ na di̱ ye̱n mṵ yang yaani̱ngke̱l dṵro̱ dṵṵr di̱. so̱ kwe̱e̱ke̱ kwe̱ngshe̱ mandi̱ de shuule mṵ de kijake rab bi raab mu nta ta kweekedi̱ so̱ na mṵ mlam kuwokel fangkiye di̱ yaati̱ shi̱nṵm nyane̱ na mṵ di nyaa kiyake̱ o̱ mṵ mṵ yaa di̱shi̱n o, dishi yang tacci̱ di̱kki̱n a lo̱o̱ fangkiye ni̱bi̱ yang ye̱shi̱ so̱ dṵro̱ko̱ nyi̱ di̱ mbi̱yo̱to̱ ki̱yake̱, bo̱raab fangkiye so̱ ni̱bi̱ be̱e̱ yaani̱ngni̱n, mṵ kuwo nyang kalel fangkiye yaanyang a sang bwe̱ndṵ mṵ a mun e̱ <noise> yang yo̱o̱ke̱l mo̱ kumo yang nyuwo̱ kar twṵ mṵ mbi̱yo̱ chi̱shi̱ne na ntṵṵ yang yikarke̱l she̱ di̱ yang yi̱ karke̱l na ntṵṵ kwe̱n- kwe̱nde̱ di̱ yang yi̱karke̱l mo̱ kwe̱nshi̱ na ntṵṵ yaata sar kwe̱ne̱di̱ yang yaati̱shi̱ sar kwe̱ne̱ ni̱bi̱ ya ti̱ye̱r ke̱e̱di̱ te̱rke̱l kamne̱ ke̱nshi̱n, mṵ nkuwo kiyake̱l mo̱ di̱ mmaa naki̱n di̱ yi̱kani̱ di̱ mbi̱yo̱to̱ kṵmol fangkiye ne̱m- ne̱m na mṵ mṵ nkuwo kiyake waani̱ yaa me̱cce̱ a shi̱i̱r nai̱ nang wṵ ko̱ mi̱ kiye do̱ na mu di̱ mlamke̱ le̱ yaa me̱cce̱ wṵ yi̱karmi̱n fe̱b- fe̱b a kam dam ti̱me̱ di̱ ma ki̱yake̱ rab bi̱raab di nkwuwo bṵlta mi̱le̱ mṵ yang kuwoke le twṵ ki̱yake̱ yang maake̱l mo̱ a daam time̱l mo̱ yang yuukel mo̱ abe̱e̱bi̱ li̱i̱r wṵ be̱e̱le̱ fi̱ti̱r yang kune, ma mṵ faa ke̱e̱shi̱ li̱i̱r yaa me̱cce̱l mo̱ nambe̱e̱ tṵṵ yang ki̱yake̱ were yaata koma, be̱e̱kati̱ng so̱b, di̱shi̱n yaati̱n di̱, di̱ mbwang keemin ya mṵ yuukele ti̱wṵ yang kune yang bwang mo̱ na li̱i̱r e̱, mṵ kuwo mum mfaabu ke̱e̱shi̱ li̱i̱rwṵ yang yaake̱l me̱cce̱ wṵ be̱e̱ damni̱n na ke̱e̱shi le̱e̱r wṵ diine yaa ne̱cce̱l mo̱ di̱ mbwang kwangshi̱n atti̱n be̱e̱bi̱ ki̱yake̱ ko̱ mṵ kuwoshi nang kudu nke̱e̱bi̱ ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r o̱ yang yi̱karke̱l mo̱ dishi tiwṵ da mi̱ mbi̱li̱ng ki̱yake̱ ka di̱ye̱n mi̱ shuukin ki̱yake̱ mi̱ kuwo di̱ mbṵṵ we̱ wi̱yak di̱, ka na nke̱e̱bi̱ daadi̱ mi waani̱ nyṵwe̱ li̱mda she̱ mi kiyetin na ni̱bi̱ mi̱so̱ ki̱yake̱ ko̱ nwo̱l we̱ ni̱, kṵ ta kiyake̱ di̱ kṵ yo̱o̱, ku yo̱o̱ ki̱yake̱ke̱ kwangshi̱n atti̱n ki̱yake̱ ko̱ yang yi̱karke̱l kṵme̱, mi̱ mangke̱ maa kalmo̱ na ki̱yake̱ mi̱ mbi̱li̱ng ki̱yake̱ swi̱-swi̱ a kam ne daam ti̱me̱l me̱ mi̱ ili nyi̱m twṵ ki̱yake̱ maake̱l me̱ di̱shi̱ ti̱wṵ najangkale̱ le̱ me̱ mbi̱li̱ng ki̱yake̱ swi̱-swi̱ waani̱ kunke̱l lo̱o̱ waani̱ bwiikele shi̱i̱r kwangshi̱n mṵ kwilta sakdi mṵ nyi̱mbṵ e̱ a chire be̱e̱bi̱ ki̱yake̱ o̱ mṵ nfati̱ de̱ ki̱yake̱ kwangshin akam ne̱ yim ne̱ te̱ti̱me̱.